Yẹ emo <hesitation> ayiyina ga mann asọm ga ọgwu ara aji mọ ge yẹ emo ama okpup ato, ashi okpup eto efa o ẹgọmọ ẹfa dẹnẹnẹ-o wa nwẹ ẹnẹp yẹ ga sọọd ẹta aji mọ nang ẹnom yẹ ga sọọd nang sam-m-m awa ma even egwa etama yẹ ga imi ashi gari erre jinang aji mọ amọni <hesitation> amọni imọni okomo ọfa ọtad etama yeni ga imi nang kwat ẹsa abọni asang yida ejiji, ajimọ akokogi ga sọọd wa ngẹ ẹna jẹ ejere abẹ inabọrọ emo ato ẹfa dẹnẹnẹ emo adọbọ yẹ ẹgbọgi kọng abini ẹzɨba, kakọng bẹ ẹnya ẹfa anọng ato ga ntak okpup ẹnọng ere yẹ enyi emo ọkpẹm ẹnyi emo ẹfa. Okpup ẹnẹnẹp ga sọọd nẹ aji ẹdagoi ẹdọp yẹ ga sọọd wa nẹ okpup ẹda, ashi okpup evɨra ni gẹragẹrẹk-gẹragẹrẹk ga ntak anẹba abọrọ ẹfẹ ẹgọmọ emo odom yẹ emo-a-. <hesitation> ayina iwa ayai mọ, abaga mọ okom-komo ọfa emo ayẹnẹ mọ na egbeghe ejujuk gari ekogi emo ukogi ga ọbọk nang yẹ egọrẹ nẹ emo ana mọ agwọn iwa emo a atuk mo, agana mọ gwud azɨnẹ aja mọ, agana mọ mẹ ekogi yẹ ọsọm ufẹ mọ ugwọp. Afẹ mọ agwọp ma avakp o ekogi yẹ ẹrimi yẹ agọmọ ẹzẹn ẹyayana o ekogi yẹ, asi ashi nẹ ere jinang kakọng ẹbani ayina mọ-o aji bet ja ga imi ẹpigi ne-e. Okpup ẹpigi jẹ ga imi <noise> ẹdọk Agwagune atun ẹdok ẹgbẹn nwẹ Agwagune atun ẹdok, adɨma ẹdọk-ẹdọk agọmọ aji ma ọdọd <hesitation> wa ọdọd akakẹ ọdọd yẹ ẹgọrẹ nẹ ato idọm gaye odo ẹjọngọ ọdọk. Fẹ mọ akake-e ebemann binang, fẹ mọ ukpọri ẹtọ bẹ, ẹzẹn ẹyayana bẹ afẹ mọ gangẹ lọgọlọgọlọgọ e-edọp ga jẹn <hesitation> ẹrimi dẹnẹdẹnẹ azigi mọ ẹwa ajẹn so wa ọdọd yẹ ẹgọmọ idọ <hesitation> ọvẹn yida ere gangẹ wa, ọdọd uda jiang emo ja amo agbagbaga azigi mọ ọbọk-ọbọk wa ọdọ-e- ẹgọrẹ azigi mọ kọngha-kọn-gha-kọngha-kọngha gayẹodo ọdọd ẹ gbara-gbara ashi, so effa ẹdọk-ẹdọk kpasuk ẹ-ẹkakana ga egbe ama asang ye aji okpup yẹ esse ga iwa bẹng bẹng gari asang ejiji arẹ nẹ wa, <noise> effa ẹdọ-ẹdọk erimi yẹ aji mọ yida. Ọdọd yida yẹ Agwagune agbagbaga azigi wa ọdọd esut-ọdọd gayẹ odo esu-ọdọd <hesitation> ewuma warẹ ga ọbọk dẹnẹ-dẹnẹnẹ wa ọdọd esut-ọdọd ẹgọnọ ẹrẹ nẹ wa ọdọd igwa-ma, ẹsut-ọdọd are inang wa ẹmug yẹ asọm yẹ asọm abọrọ azama ẹzam, azama ẹrọi <hesitation> agbọgbọi mọ eshi agọnọ mọ ga ẹmug ga ẹmug bẹng afẹ mọ ma emug itad, inna, ubọk, agọnọ mọ emet emet ezɨnẹ emo awobo mọ agọt ẹgbẹn nwẹ emo ja mọ ma osẹ anut. Ashi kakọng idut efe eji esut-ọdọd be inang ẹbẹbẹnẹ, ejiji emuk ejiji ikọngọ esut-ọdọd be gwud ejak mọ gwud evɨna mọ kpokpok afa awa iku ayọ gwud ẹfẹ ere inang fẹ-ẹm-m ebeni ẹsa iduk ekɨm mọ ni, ekɨm mọ ni, ekɨm mọ ni iwum nang kwa-a-t ada ọbọk aba ẹtọ ara afa ato unu, enani gange asọm abọrọ afa ara asang ẹtu nẹ emo anọng assẹ agɨbo iduk je inang evɨra ga ikwu esut-ọdọd emo yẹ ẹfẹ ẹna emo awa atip akpọri ọsẹ yẹ egɨbo idut ma yẹ ẹna esut-ọdọt ewuma dẹnẹnẹ-dẹnẹ, ashi ọsẹ bẹ ẹkpẹm afia-o era ga igot ẹnɨp ọgwu and emo ara agagari arẹbẹ mọ.

Ọdọm yida yẹ ẹnong ẹrẹ ekana agọm wa ikọ Agwagune ato ẹzẹn ga erọi ye egore egbem nwẹ ẹzẹn edṫma emọ agarai ẹzẹn. Agwagwne agọmọ ẹzẹn ayang ẹzẹn, ọdọdṫm udoro ni urẹ yẹnẹ ejere Agwagume ja ẹzẹnẹ ibenṫm aji emo ma akat ẹzẹn ibenṫm, ibẹ ugom ayọrọ ọdṫm ugom agom mọ afẹ ga imi ọgọn ayang ẹgwururo eyang ẹzẹn ba yẹ ibenṫm kakọng ja mọ ẹnọng ẹgọmọ ẹna ọdet gwud ẹrẹ edadana. Ẹna ni gangẹ ẹzẹn ga Agwagume nang enọng ẹrẹ nẹ ejere ere ga ẹtọgbọ Agwagunẹ, Ẹzẹm jinang agọm ga ọgwu agom mọ ni akọ dọng, ga ọgwu agọm mọ aktp bang emo dọng a nwẹt, ga ọgwu agọm mọ ni aziga afia, ma kakong ẹyak agọm ginang ga Agwagune aboni amugo ma a iko <hesitation> aghi ekogi, ọvẹn kakọng emo agọmo anugo wa. . ẹdagọi, ẹyak asọm adomo ni ezam ẹdagọi ẹfẹfẹ beng uji ẹdagọi afẹmọ jangẹ mẹ eda wẹ ẹnom ifa, jeng or ifa mi izẹng aye edomo ewuwuma nọ agɨma mọ awa adan atọ wu ukupuga ayọ. Agɨma mọ afẹnẹ dong akpọngọ mọ, agwọn mọ afẹ ga esa arọngọ mọ, erimi ye arọngọ mọ afe ga esa arọngọ mọ adana ga igen, erimi ye arọngọ mọ ujiamon <hesitation> aji beji ma babo ga dong, yida yė ere gangẹ wa uji, uji wa ovẹn ẹyiyinẹ yẹ egọẹrẹ ga etogbọ ayọrọ ẹgbẹngẹ ẹroi mẹ egọt ẹyẹng ẹtọngọ uji ga ọgwu ashi igọnọ nẹ. <hesitation> ẹtutum ẹsẹ ẹfu asọm aḋọn emo akono uji aboro ada adana anyi agọbẹ nkọ, agọbẹ nko ma agọbi iko, agọrọ aduk, aduk ẹmann adukẹ <hesitation> uji ezɨba emo afek mọ bẹ <hesitation> ajok ga ezɨba uji nwe bẹ gwad ebeni, enani kakong uji nwe efe edɨdɨma ga ẹtọgbọ Agwagune ashi ẹgben nwẹ uji egwugwu ga ẹtọgbọ Agwagune ma bẹ enya ara agọm mọ akana sọọd amuga mọ adana aji beji ma bang emo ga dọng amuga mọ adana arẹbẹ uba afe ga sọọd, amuga mọ adana agọmọ arẹbẹ odak ifa yẹ agara ajau aye ọsọm